Seirundie ajata ai cinepe jokuae ara yave jaema guiramui peguaño oyekua seve iru mbae ayapovaera jaema amaetarariko jeje ikavira ayapotavae aramoete ayapotavae ani mbaetitara ani sepueretara iru ara ayapo jaema aeniita jaeta supe neiro seve mbaetita sepuerea aja nde ndie cinepe oime kua aramoete ayapota aivae jaema iru ara yajakuri jaeta supe jukurai aiporuta supe iñiro vaera seve